لو يوم من الأيام المعيشة على هذي الكرة الأرظية انتهت! وي قالو لي سوي مستعمرة على كوكب المريخ بس شل خمس أشخاص معك، باختار أشل أمي رقم واحد، زوجتي رقم اثنين، ولدي وبنتي، وباختار حد من أصحابي يروح معي، هذيلا بس الخمسة أشخاص.